<hesitation> punna nakke iya, <hesitation> anreja ku nganu anreja ku kuliah alasanna, ka lohe ongkoso, <hesitation> lohe doik di anu, <hesitation> di apa <hesitation> lohe doik di pela, nampa <hesitation> belum tentu todo anguppaki jama-jamang, haruspi pole injo selesai sagenna semester appa, apa semester sikuraji injo, injople nakke nu tala ku-kulle kuliah, karna anunna, pembayanna suli i, apalagi punna nakke ndeke <hesitation> apa nu taliaja tau tu rie, jari si pakunju to ji injo doik a, anjama tong paki nampaki ngguppa doik, rie tau maraenga <hesitation> rie doikna, arak i pakunnia arak i kulliah, kang rie ja doina loheji, injo pole menurutku njo, <hesitation> tala penting injo kulliah iya kah <hesitation> mannaki kulle jaki njama manna tala kuliah, <hesitation> pada injo nakke kulleja njama <hesitation> tala kuliah. Ka punna nganuki, punna kuliahki assambil njama todo <hesitation> nteremi la dibayarria, apalagi punna ammantang koski, anteremi injo anua <hesitation> koska la dibayara, teremi uang untuk sendiria, jari susah mintoi punna la nganuki <hesitation> kuliah, <hesitation> jari injoji nakke <hesitation> menurutku tala penting injo kuliah, ka kulle jaki njama manna tala kuliah njo